आफ़न हाट में समान लेबा चाला <noise> या फेर गुम्बा चाला। तो नरा बार जादू बताता मदारी या जादूगर मल जावे। तो आफ़न ऊनिय देखबा जावा। अपहाने लाते या आफ़न से फैली वा नारा मनक देखता रेवे। भेला होके नव ऊनियें झोप होके देखे। ओर बढ़िया तरीका से आफ़न भी देखा। <noise> अर नरा बार आफ़ने लागे के यार यो बता रियो जा कला झूठी होगी। ऐसाई बना रियो आफ़न नाने। के भई यो कसा कर रियो यूनियें जानांगा के भई या सच हे या झूठ हे। क्योंकि जादूगर आसा ई भी बता देवे तो यूकी कला ये जाननी छावे। <noise>